أاا أجيب طحين صفر، واطق فوقاتا بيضة، وواخليلا ملح وو بيكمباودر، خمغة، وكلتا ادقا بخلاط، اخليها بالخلاط - وبعدين اجي اخليها بالقالب مال كيك، وافوتا بالفغن ، فد عشين دقيقة خمسي وعشين دقيقة هشكل شي، اطلعا واكل